Tá' dsii kián jnⱥⱥ' tá dsa ixen juyy jmíií jnaa emary ti e tɇ' úú' tá', jý'n úú' jöto lǿ juóó' tá' kö', yⱥⱥ' tá' kö' e tɇɇ úú' tá'